<hesitation> Ny ra ôhatra oe sôkiny ndraiky asiagna koragna a, de ny vôlôhany fiarôvantenanjare malôha vôlôhany resaka <hesitation> le hoditrinazy kara misy <hesitation> filofilondraha igny ra ôhatra oe misy olo zao ra hafa agnafika anazy de igny ny haboakany, de mresaka trandraka ndraiky, milefa agnaty lavaka.